Jää e jmí’ re lɇ re nára köö óó’ kiä’ kÖö llave re fáá’ra jö e nɇɇ, ñee llave jö xa jöba, xa jö llave kiela’ ba ‘ñéé kö jó óó’ je <hesitation> jé, jé re nára jö xa, xa e fa’ta’ e xin chapa, J´to kie’ ñí’ jö, kie’ ñí’ jö ba xa köö my tóó ba e nɇɇ ‘ñee llave jö e nɇɇ kie’ too jö re lɇ, la re lɇ e nɇɇ la re lɇ tⱥⱥ’ jö ‘ñee llave jö ba re lɇ too je re i kö’ e jö jö mare í jö ta lyn re lláa ná jö dse ná ba óó’ ‘néé’ la’ ba néé’ a jia’ re fáá’ra e bii wyy, jäa kie’ ta lyn re kú’n ba kiä’ llave kiä’ too jö llá’ re ku´’n ekiela’ ba néé’ e dse ná köö óó’.